Karazan̈a dite tsaho matsiko, dite sahambavy àby àby io zen̈y, dite amin’ny sase àby àby io infizion zen̈y fivolan̈ana izy, aviô dite veromanitry, aviô dite sakaitany, abòakaio dite darasiny. Samby amy maha tsara izy. Misy zen̈y man̈ano dite amin’ny ravim-bafotsy. Samby mangitry zen̈y mahatsara izy samby amin’ny amin’ny tsironany zen̈y.